From what I been seeing spider can take what we call spider net they will take la small small rope you cross it cross it to another tree cross it from the to the other tree and cross it you lee crossing it until a will build like net so when it build like net there where they can breed or where they can llive.